Ny frômazy zany da tapatapaky ho sombiny madiniky e na lavalava satria amin'ny alalan'ny fikoseha ny frômazy amin'ny lamosy na lavaky amin'ny grata igny.